Mimbareta oikuakatu arari keti ojo okaru yave oyerova ikavireta yarakuakatu tumpa oyaporeta jaereta jaeiñoma omae japere kuarai oike koti ara yevi koti <noise> kuarai oëakoti jaeramiñovi ivitu guasukoti jokurai jaereta <noise> <noise> tumpa omee supereta.